إذا إنتقلت لبلد جديد بحاول أول شيء أكون إجتماعي وأفتح باب للتعارف، ممكن أبدأ بالكلام مع الجيران، أقدم نفسي، هلا أنا إسمي عالية، <hesitation> منتقلة هني إذا ما عليك أمر ممكن تدلني على أماكن زينة للتمشية أو الكافيهات، وأكيد بحاول أشارك في أنشطة إجتماعية أو تطوعية مثل النوادي أو الفعاليات، ممكن أقول ما شاء الله الجو حلو اليوم وايد حلوة ممكن يجمعون هنا، بس مثلا.